هو، تنور د تودوخې له لارې خواړه پخوي. بریښنا یا ګاز حرارت پیدا کوي، کوم چې دننه فضا ګرموي. خواړه په یوه ټری کې ایښوول کېږي، او په تدریجي ډول پخیږي. حرارت له هر لوري راځي، نو خواړه یوشان پخیږي په کې. تنور د کیک، غوښې او پیزا لپاره ډېر ښه دی.